Fomba fiasan'ny lakolosy alongany anh fa- fahanfatarako ananjy anh, lakolosy anh vita aminà vy de maventy bi izy de ny agnatin'ny vy io nefany anh misy taditadiny maromaro de rehefa sintominao <hesitation> i tadiny igny anh de ibvy maromaro agnatiny igny anh midogna am'vy avelan'ny agnona be igny <noise> de iny am'zainy mamoaka feony avy akeo.